Unë i kom gati ma shumë se 10 <hesitation> shokë ose shoqe të afërta e t’ngushta. Do prej tyne e kan moshën tem, jon rreth moshës 24, 25 vjet. Po kom shoqni ma t’vjetra që jon 27 vjet, 28, 29 deri n’30, 35, 37. Po kom edhe shok ma t’ri që i kan ka 18, 19, 20 vjet.